Çerco de verificâ a veridicitæ de sta mappa, parlo con de gente che de mestê çercan i tesöi - existan - e sensa fâ capî ben o pòsto preciso, veddo de riescî à capî; dapeu gh'â vendo, che s'ô çercan liatri.